Mubonera mu kukyusa bya mbalo ombona nentambula nenyisana jaba akwisana era awo omubona nti akyukire muno era atandikire okunyirira kubanga agaiza, akyusa engoye buli kaseera atandika okutambula n'eigolo igolo awo niwetegereza nti kituffu omwana wange oni akunyirira.

Aaa ini fakiti ebya nyegesya engeri gibwindwiremu obwoomi bwange, ebyanyegesya bini bindwiire obwoomi bwange emirundi zingi kubanga omu kusookera kacaalumwe ndoowo ki namanga omukuwandiika, omu kusoma omuuu bintu bingi era obwoomi bwange bucuukire muno nasomere nfuneku e kindi kubanga ati ndi mukozi

Abaana abaala baina okubba okwisomero lwansonga nti boona balina okubba omumbeera egisai emyaka zaabwe ezikwiiza omu maiso wesanga nga ainza okufumbirwa omwojo nga tiyasomere ate ye yasomere n'olwekyo yeena kimunyumira omu fyuca yamwe eya mumaiso kubanga nataabbe nataasome yabbaawo atyai guni omulembe gwa buli muntu kusoma no pulezidenti yeena asobola okubba nga mwana mwaala ati n'olwekyo n'abaana abaala boona babe okusomero kintu kisa nyo nyo ddala.

Aba abanadiini batuyambireku muno kwegesya abantu ekigambo ky'nyamwanga era batuyabire ku muno n'okukyusa abantu okubaiya omubikola ebibi okubairya omubikola ebisai era batujunireku muno abantu okubakyusa okusengerya ediini kebwekoba kubanga tebakubeere banadiini tetwandigezereku kutambura mu nkola gituufu

Ahaa nali nfunireku obuzibu bwali butyai, okumigiryangana abandi baiza balina e dwaire za nsusu owondi akukoola tibamaite na myaka odi nakwikalaku ampi akuzigiirya mbe ko munywani wamu oba ko mwana omwirwaro waabwe bakucunga n'okkucunga ani omukwingira tibafaayo naye omu kuuluka bafu bakunyigiirya.

Abaana tubalbire kusai kubanga buli muntu atekwa okubba nga mwomi omunsi muni omwana notamuwa keya era taba kusai ati njena nolwa nsonga eyo nkutegeeza nti abaana baiswe tubafengeku tubalabirire nimwo babba okusai omunsi kubanga buli muntu ayendya obulamu obwomi abaana baiswe tubalabiire muno muno dala.

Aaa enkola ya baana okufuna ebyanyegesya omu kitundu kyaiswe byabire bikyuka nye wenakulire budi bakobanga abaana ba bwala tebasomanga abo mbe babanga ekka naye buni abaana ba bwala basomere era omu kitundu kyaiswe tuboine nga bfunire ne mirimu abandi basomere bamareku e primarily secondary mpaka omu ma university so ekyo ekitaliwo budi

Abaana tutabaleka kwesiriwaza nti kubanga ni yesiriwaza we n'omuzwaku nti againe okusoma Abaana tubafeeku era tu tutabaikiriza kwesiriwaza abazadde nkubakubbira omulanga nywena nywena nti mubbe mubbe muno oku baana era mubafeeku muno ddala ddala kubanga tikisai kuleka mwana niyeeyiiya n'atandika okutaayaaya kubanga kikwaba kumuleetera okweisiriwaza.

Ebyanyegesya engeri jebiyambireemu ekka yange ebyanyegesya biyambiremu ekka yange emirundi zingi. Okusoka omungeri okusomesya abaana, omwana namala afunire omulimu era nakola ekka ebintu bingi ebikulakulanya amaka omu'gula ebintu ekka, nte, ebisolo nokwomboka kubanga omwana alina esente zibanga ziriwo ekka.

Ekintu kyensoka okola nga nakaimuka mambya mambya nsoka okusaba ne nebyala onyamwanga akeserye obwire nga nkyali mwomi kubanga onyamwanga niye aba anjunire okukesya obwire era nfukamira oku majjwi gange nensaba emambya mambya nga nakaimuka oku kitanda kubanga byona byona bikolebwa nyamwanga

Obumanyisyo obulanga nti omuntu mwiniki ekikusooka yeringata nakwata oku matama nga ali mu nnaku yakitalo ate nga n'ebwokumubuulya aliwo mbe awo nga byamuweireku n'okumuwaaku. Aa akamanyisyo akandi omuntu oyo abba munakuwali yeena yeena n'obona nga mugondu.

Ebyanyegesya byabire kusai kubanga amasomero bagatuleeteire eka era abaana baiswe bakubba nga bakukwera eka bakulya byetukulyaku bangu n'okubakubiriza okwika oku somero n'ababyaire twiza amwe kubanga ekituleteibwe kitulekere nga tuli kusai muno o namuwanga tukumwebalya n'obukulembeze obuliwo era tulina enkolagana omu bintu byona bitukwakalamu.

Aaa okugema buli omwei oku kyalo as kuyambaku okuba nga endwaire zimwei teziku tezikusasana erya edi abo aba nga tugeze nti obusirikale bwabwe obukulwanisya endweire nga bwabire bunafuwa so ekyo kituyambaku okuba nga buli omwei okusobola okuba nga takutera mwira wamwei

Obulabe obuli omukukolesya ebintu ebyabwanyini okugeza nka egirita tuyiza okukwatibwa obulwaire okugeza odi naba n'osirimu wena nokolesya ekirita ejjo oyinza okukwatibwa osirimu odi naba nagalwaire okugeza wena nokolesya ekirita jakolesyere gayinza okukwata

Omulimu ogukoleibwe okwongera okuleeta n'okwoya ebyanyegesya okubita ampi nono n'obwomi bwa baana kubanga abaana abasomere baina engeri gi bakucuukamu omu kumanya, omukutondawo e mirimu era batusikiriza omuntu kubanga bakkubba ekikalu nanunuula e taayi nabba nga alina omujunga buli omwe akwoya kusoma era naceega.

Okutandika ebiseera bya mabeega enyegesya yali bisai naye enaku zini enyegesya yeyongaire muno naye beyongere okusomesya olulumi lwaiswe iswena lwetubaza omumasomeero kubanga abaana baiswe bazweeka nga tukolesya olulimi lwaiswe naye nibaika okusomero endimi nizikyuka mbaire nkusaba bikyukeemu babegesyengeku endimi zaiswe zetubaza ekka, kyaba kyamaani muno obyenyegesya yaba ekyukire nyo dala.

Haa nakuloweyize okuba nga nti omusaiza yena yena okuba nga akwetangira obulawire okugeza nko cancer abazibweku ntini oyina oyina okweyegesya okwabanga omwirwalo buli lukeyire oba buli imbanga lya mwezi isatu noba nga okwekeberesyaku endwaire ezanjawulo okugeza nko cancer wa busaiza haa nakuloweyize nti okubanga nti omusaiza okuba nga akwetangira obulwaire okugeza nko cancer abazibweku ntini oyina okweyegesya okwa okwabanga omwiralo buli lukeyire oba buli mbanga atleast lya mwezi isatu okubanga okwekeberesyaku endwaire ezanjawulo okugeza nko cancer wa basaiza

Omusaiza okwekeberesya osukali kyamu kyamugaso muno kubanga otekwa okubba nje mbaire maite buli mwezi oba buli nkyukakyuka nokuura nga waliwo omumaiso ebikutegeza nti mwinza okubamu osukali nadala okutuyana etuntu, omumbwire obasya amaiso okupakulambe emambya n'eigolo kiba kikwetaga otolinda banga omale gaba wekeberesye.

Abaana ba bwala basangire ebizibu by'abasaiza omu kitundu okubakolesya nga bacaasoma ni bamaliirya nga n'abandi babawaire n'enda ni babalemesya emisomo gyabwe abandi abasomesa te boona bakubakolesya ni babaweerya enda ni babalemesya emisomo gyabwe naye tugezereku okubakwata okubateeka omu mbuga z'amateeka era n'epoliisi n'etuyambaku omwekyo.

Ti ti bisai kubanga abasomesa baika late ate bebulungutanya baba bize baluma basoka mirimu zabwe okwiza nolwekyo ebyanyegesya tibyemereire kusai omukyalo bayina okucusamu abasaomesa baikenga letti nokubaterawo, okubawanga aka alawensi kebakufunangaku ekya bureke nekya musana kubanga omusomesa yena omusasira ayina e famire teka kyova okubona nikizwireku nti enyegesya teyemereire kusai ombitundu bya mukyalo nti nolwekyo nolwa nsonga eyo baterezeemu baikenge babawenge e gavumenti eba bonengemu nebawa ak'alawensi awo ebyanyegesya omukyalo nimwo byaba okusai era nimwo byaterera.

Maite e kivuga ekya gaali, maire ekivuga ekya pikipiki, era ebyo ebivuga nibyo tukolesya e gaali amwe ne pikipiki era ebivuga ebyo biriyo maite okubivuga ekya gaali amwe ne Kya pikipiki

Iyee nali nyabireku omu nsi egindi era ensi eyo niyo nsi eya Kenya.

Eyembe gabaire gakyali kwikayo kusai omubyaalo eni kubanga era tetumaite nsonga ki oba lwaki lwaki naiswe tibatulowoozaku nti yadde tuli ansi muno naye baalituloweizeeku n'omubyaalo eni nibabba nga bakwiikayo nibatuwaayo amasanyalaze naye nga embeera ekutambula kusai terina buzibu

Okusinziira okumbona ya bintu ee enkolesya eya eya byantambula ekusingirayo kacaalumwe wetwemereire ati ntambula ya motoka ebidduka e motoka

Ebyanyegesya bitubwire abaana ba bwala omweka yange kubanga abaana ba bwala bona bona bakusoma era no mukitundu tokyasanga baana ba bwala nga tebakyasoma naye ati abaana ba bwala bakusoma era no mweka yange abaana bakusoma

Ekikusingirayo kacaalumwe okutangira omusujja gwa nsiri kusula mu katimba aka nsiri ate nga akatimba ako nga bamaare okkagema, kusula mu katimba ka nsiri.

Kikuzwa kubazadde omuzadde nagayalira omwana wamwei era abba ayina okwatibwa mangu kubanga nokusoma kuba olwo kulemere, omwana kasita bamusobyeeku ticiba kisai naye abazadde nibo niswe tuta kuffa kubaana omwana nomugayalira nga akwaba okusomero we notaffeyo atenga akaire muno okwaba era abba akwakwatibwa omunzira omwo nokolebwaku ebibi nolwekyo abazadde tuffe okubaana.

Aa omwala yeena yeena oba omwana omwana wa bwala nabba ng'asomere ekikusooka kimwiamu okwetiina okwawukanaku nkeirai abaana ba bwala gyebataasomeranga naye ati nabba ng'amaare okusoma yeena abona nti ekikukolebwa ekyandibbaire kikukolebwa musaiza yeena nasoma akusobola okukikola okugeza k'okuvuga emotoka mpairembe kyakuboneraku .

Abantu abasinga bakwatibwa enjunzai lwa kubba nga gibabaire wabba wa caafu era batambuura omubintu ebicaafu oggeza ebisasiro, oggeza obbi wa mberege nga gibakutambuura niyo wa caafu era oyinza okwetangira okukwatibwa enjunzai nga akubba wayonjo olina okunaaba okubba nga oli muyonjo.

Abaana ba bwala omu kitundu era n'omweka yange ebyanyegesya bicuukire, tocaasanga mwana wa bwala nga tacaayaba ku somero tikikwisana ka budi nti omwana wa bwala tiyasomanga naye ati omulembe guni abaana ba bwala bakusoma

Entekateka za byanyegesya bya bakulu zijunire ekka zaiswe ogeza abantu abamwei babaire tibamaite ngeri jebakwatamu omukazi abantu abamwei babaire tibamaite ngeri jobamu nabaana ekka nga buli kaseera bendya kubba, buli kaseera ayendya kulwana naye enyegeesya yabakulu jitwegeserye engeri yakuba nabaana omwekka okusai.

Aaa oku okusobola okumubonesya amaiso n'gokubona akwaba akukendeera omubukooto bwamwe obwamubiri n'ekindi okubbanga okumupima e kilo nobona te nga ekilo zikwaba zikukendeera mbe

Ya ebintu bini biyambire bityai okwegesya ebintu byamukitundu omweka yange bikuyamba kubanga abantu tukutambulanga tulina tukwizukiryangana mmm asomereku taisana atasomere kubanga okwegesya okwo kukuleetamu ku obugunjuki, amiina.

Ekikusooka toina kugaita byanzwala okugeza k'engoye. Olugoye lwa wondi lubbe lwa wondi n'lwamu lubbe lwa wondi. Nobba nga osaarewo okugaita olugoye ozwale olugoye olwa muraawo lwabbaire azwaire mu sooka olwoze n'osabbuuni

Okwe okuweweeta omwana ti kisai omwana mulange ekya kukola era nabba asoberye mugunjule nk'omuzadde kubanga ni wamuleka n'obazaku mbe bebibebi omwana obba okumuwabya otamuwembejja muno omwana olina okumulanga e fiucca yamwe egituufu kubanga niwamugayaalirira niwe wamanya awo omuzadde obba okoore ensobi y'amaani obutakoba ku mwana.

Ebyanyegesya biyambire ekka ezanjawulo okugeza omwenkanonkano eyire budi abakazi tebasomanga abaana ba bwala tebasomanga abakazi tebapyanga nkoko tebalysnga mawuli naye olwalero luni okusanga bakusomeserye abaana ba bwala bakusoma nabakazi bakulya enkoko n'abaana bakwaba oku masomera ne bafuna ne mirumu

Ahhh nyinza okumanya omwana wange nti anywereire omubona nga omubiri gukwaba gukededuka omubiri gukwaba gukendeera so weena mbe omubona namaiso gamu oba nomutwalaku omwirwaro.

Namba emwei nokamanya mbe nti ensiri ziretwa kasasiro obyokya okusawa olubuga lwamu ndubba lukuni luyonjo era ofayo okumbanyanga ebintu ebireta okulagamamu amaizi amaizi agabawo nga tigakutinta tigakwoma galeeta okasasiro awo noigaraawo era noba mukuuni omubuli omulubuga lwamu.

A e Gavumenti eyabire esomesya omubitundu bya njawulo abaala okwewala okufuna enda nga bacaali kwei kwika ku myaka gya kufumburwa so ekyo kiyambireku abaana ba bwaala okusigala omu masomero nibongera okutambulya ebyanyegesya byabwe.